<noise> أظن إن هم هيقولوا إن أنا شخص بسيط وسهل، و <hesitation> بيحب إن هو يساعد الناس التانية، وصريح، ف ده <hesitation> حتى أنا سألتهم قبل كده وده اللي قالوه، وده اللي سمعتهم من كذا حد يعني، وده أحب إن أنا <hesitation> يعني إن الناس تعرفني بي- كلها، ف <hesitation> يعني أتمنى إن أكون كده فعلاً.